Nasə gosə miis, ulai i dinin waizə ulai i dinin waizə, a rə re ror aduwaro, i botə aduwa. i. n kətəpu, é marik reka. reka urə yagirə, í nak waka-. Ina pu nak wakə bo̱o̱. Do̱wi wa rutə run gwak urk rə zii za mo uza re gwa'i. Mo̱o̱ bo̱o̱ a ruk run mon dei gwa'í sə a re dowiwa rei gwa'aí i n bante nasə. Sə ga í dagəkə na yagiye gaba da'a aru muko. Sə n nəuwakə i na bansə kə a akə. giben urir dowu' i i aren a ganwu'u arə mukə aii. Wakə a pe'a'néí rewu wa iwu sə ii bansən n kə, é nima ma nasəi. Wake tə i bokon ma'am maiz, é dakə kə dan are muko. Sə ii nawu wakéék, sə i rege reka sə í aká. Í asə az. ii enima na'a sə. Wagga gagagiya rək n kə ruto i dodon wagga pui arkə kaza bo̱o̱ rə enima nəsə gon zon ya nee yan wesəwə. Nok ma re adakədan naí mareí. Ina na pí bəlika rei temla ma'a pu'are nakgan ka waggi kə. i n pii dinlá nə ma ki pu, mo̱o̱ sə yaksa zokə tan, a na'ank waggi n hurir yangi n ka rə nəsə gei wakəte bate go̱o̱gon, á rai sə a torkun sə nasə sə go̱o̱gon bakə pi pa.

Enii bate nasə wusə. Nasə wusa ma tə kə maza tengs sə sə na regək dədən mugek mii n za-za sə buhu bo̱o̱ro nasə i nəi za sə ɗank kən nasə asə, i nadik waggi, iredik reka e n ma nasə wosa. Ina buro uwuza itaka billək usəko idakika in patə sə i boro nasə a sə. Ina gowukə roloya ina gəte kə duksə gə ben ina bowukə eni bat nasə ɓantə ina yasə zo̱osə nii. Zo̱o̱-kə yak kə giṉgan maiiẕ irek reiren reka in asə kinka. Nasə wusa maiiz kinto wuna dəkin kə ina za bo̱o̱ boro nasə a'a sə. Nok bo̱o̱ ki to ko wuna topahi ina yagsə jokolin. Ina za ina bo̱o̱to i reani ma batə ina yagsə jokonə-a kin reka i re’ kə ren io bo̱o̱ ləkuə ina əhekun n ənun nasə. Dowən ina kamsə sə mo̱o̱ i dowg'i'tə ina rebu nasə əsəre in nətə na'u. I redin reka batə anil nasə i dotəa’ dowii a eꞌe’ yagsə zoko. A n batə in yagsə ko kuni. I na sursa ba'a lenil pa mo'u ma gowuk nasə i dərek kə dowii ya mo ii sə i dakə kə akəre sə ii bo̱o̱ro nasə irosə. I rerekə lakin ka rekor an batə ina yagsə jokone'e’ ina ba'ar gamdə ni pa patə ina reənin joki yaknə yan. Ama wunko ideka ikə zam wura'asə isupa. A ənia kə kuwuni ina yagksə zokoni pa. A'a zan ura'a ra'az werwer nə. A enə ma ina yaksə zo̱o̱kui nə pa ana ma ina ina yaksə zo̱o̱kon nə go̱o̱gon muna re'a akə patə ko na yakgaz dowi'u ko i mare ittez ko ta'az sə ina boro yaksə zo̱o̱kə a lin batə nasə an batə gogon batə n yaksa jokone. Nasə kə ugo sə pa i wa tou pa ene'e’ nə gəze'e'n eni patə nasə ze'e’ a na kiime resə'a na ika uzo̱ko ronz sə ɓətə ina yaksə jokone', nasə go̱o̱gon ka la wagete pat. Ama mu'u ganwu bo̱omuzo noka ba'ar pu gonz nərek kii. A'a nok butə sə ba'arpu go̱o̱konez kii ianei batə nasə pa. Katinka yasa'a zo̱o̱kə pə. ina kantinka yaksa jokan ukii kamtə yaksa. Joko ma reri temka. Ina ipu bo̱o̱ ron kon i bo̱o̱ ya'am ka'a ina marei pi puroken i boro ya'am. Ui nə kamtə ka yaksə jokə. Ama mo̱o̱ə bo̱o̱ kan bo̱o̱ mu'iz bo̱o̱do gwa'a. Bo̱o̱ta borei maiz teka sə bo̱bo̱tə rei. Ine kə gamte ka yaksa jokə pa. mu i kinka ina yaksə jokon go̱o̱ i dasəz na yakka dowin wa nə gakre kə a nenima nasə. səkin ka, e’ nima batə nasə patə netə ya gargagiya retə patə ta re'a'tə paktin nasə sai noka rek ina ekə bo̱o̱ka netə re'an sai a'a bo̱o̱ nə yasə joko kə nii. Na'asə səkiya'a ka. Do ka do'u go səki sə a nəwi ru'u ta'az wakə ga gargagiya rei ina yaksa joko ne'e'. Gi benii waga'a gura'a wagak rok tin har ma pu nakrə ma. Amekə ka ma da'aba eni pat waga'a kargagirerk kə patə tin tinii. Na harrə pi pa kə. Gi benin ga'ari ya ganri ma ina gargagiya rə nii e tin tin waga gargərə akə batə go̱o̱ kon nok ina yaksa jokonii. Perik yagiyari ina ketə mona reare mona re'atokunka renk ma. ina pu nak dik wage re'are mo̱ pu nak wa ge'a re'are na ure'e’ yagii yaksa jokə yaka'a sə a zii nan n ina'a surdun batə ina rəni ina yaksa jokoni mona re gegək paka billək ma. Na'u pi ina basəpu do̱'uka paka billək i ke kə sə i na'u wagi akən batə ina yasə zo̱o̱konii tin tin gogogon gekarə. Dowii ure nai dowii gbmiki ba'atar ya'a ina pu nakə wago̱o̱ wagə irk ma ina yaksə jokoni mariya ɓatə ɗəllən ro'aii ina pu nakə wakə sə ma pi gwekiro go̱o̱gon gekare.